साउधी अरब असो देश है, बहुत आर्थिक इस्तिति, उनकी बहुत धनाट देश है। और महा का जो राजा लोग है, वो मतलब की दूसरा देश न पर भी उनने बहुत साउधी अरब न आक्रमन करियो आपना इसे जीती। न न भारत से बहुत सारी चीज न कभी लई गया। और बहुत सारी चीज नाको उनका वहाँ पर और बहुत धनाड्य देश छे। वह की इस्थति परिस्थति बहुत अच्छी छे। और वहाँ लोग थड़ा सा आपना इसे साउधी अरब का लोग थोड़ो सो कथोर वेहवार रखेज। और हर चीज पर आपनों अधिकार जमाओनों पसंद करेज और बहुत सारी चीज न पर आपना इसे लई गया और अधिकार जमायो।